Bowa huma ni brush khe bowa hunani tei bowani bisingo hafjak manwui rok no kariwui bukhuk saaf khlaima manwui. O brush bai bwslai no bo saaf khlai mano phia bwslai no saaf khwlaina bagwui alada manwui tongo. Bowa no brush bai huwui moila tei yong rok saaf khlai mano tei bowa bahan no kaham khe tonui mano. Bowa huma bai bowa tei bukhuk ni bahai no komirwui mano. Amo hai khe bowano saaf khe tonikhai bowabo bemar komi o tei bowa kwrak wngwui mano. Amtwui hai khe saak ni bemar ni yogwui mano.